computernii component ishianii central process unity CPU. ishinsunii ak ishian won maelekezo ishian woisaabaati ishian malumsunii. Random access memory, RAM. ishinsunii datafa wonsun olkeeti. storagiit jira, mother boardiit jira ishin sun bare fifinyenii won wolba achkasjirt